الأوقات اللي كنت فيها سيء الحظ فيها كانت مثلا يوم صدافة مشكلات في الدراسة، مثل رسوبي في مادة كنت أدرس لها كثير، كمان في أوقات لما أخسر شيء مهم مثل محفظتي أوموبايلي، أحيانا بتصير بمواقف محرجة أدام الناس، على أشياء تخلي الواحد يحس بشوي من الاحباط.